Kalaro si mengen asuang ta ago ni to roron, no buk mengen asangeke ta, to kuvul ve igenen lava ka val noto mengen aino si ainoai i palpal, taun ku to ve igenen lava, igenen lava ka akalit ua ta to roron na taun a igenen lava ka ago nei kam to o nei kakag ta to, napa angkuai si naka arai ta, igenen lava o malanganto tav ka akalit iau ta ke bil aungos. Taun ka akalit iau ta ke bil aungos, kag to ve mang keve tasig, na kag to ve inatus mete takaman, angtama mete takaman ka roron luai. Using parik na angkuai si naka inongos taun a mang bil using, kag igenen lava nia kapo ago ve nau, na kapo akalit iau ta keve bil aungos. Ka akalit iau ta selen i to ve kisingag, ka akalit iau ta to i selen i ago ve kag inatus, na au na apasalai ni kag to asuang ta nana ve kag inatus mete takaman. Na kag inatus kuvul ve kisingag ki angkuai si ki nasai ni maramarak, na ki angkuai si ki sabonai ni roron ang nei kag to asukang ta nana. Na man no to angatuai, na igenen lava ko kovek nei kag to, ko bil ang voiang to mete takaman parik ka roron. Sinong i angkiki si keve taun aungos, kag selen i mengen ani kag inatus ka rikek, parak na nas ta saka mengen an na asuai ni taun kag inatus, na taun no tav asuai ni mengen roron ane si kag inatus nap angkuai si naka vila asereai ni mang keve vinga rikek si kag inatus. Na kipa angkuai si ki to arikek iau mete takaman ve tamaria na kipa angkuai si ki arikek na nei rina ang o vainagoan ang kipa ago singina. Asukang a no posong ro luai ta no serei si kain taun ke sime kun mengen suai ta to ke singig asukang ta nana mete takaman ta na saka to an mete takaman ve kag inatus, ve kisingag na kag keve vap i angtogon nei vainagoan ang napa ago singina. Using si to angatuai na to anggulangai palau parik na <hesitation> angkuai si na sabonai ni mang sikei a bil roron. Na sabonai ni to i ang kiki, na to i sinong arikek ve mang tungag Asukang a parik ka angkuai si ka roron. Taun na to kuvul ve igenen lava nei kag to, ai bil duk luai igenen lava ka abis ia nei kag to using malanganto tav keve taun aungos kapo ago ve nau, na taun a malanganto tav kapa ago nei kag to, ka akalit ia u ta keve uai roron ang voiang na buk tav kapa antok tatana. Asukang a tenei vauk ke no posong ro si kun mengen suai na kun tak palas ani saka to roron an nau no kun togon ia mete kag takaman, kalaro.